<hesitation> alen ng'alekap tuga ak nego akoi kechirek ko ingen amuu, ngikwerii kopaa akwee kongichelewan amaiweketuu koituu kokakoitu kaa koo teta konyonii gaa amuu ingen kole kaa koyun amuu akot moita koutchini moita nyii kocheng'anuu akoi kaa. akoo ingen akot chito nepae amuu ngokerin koyutiii teta amuu, kipaay akoi kokakonain teta kole chita necham kopaech koo ingen.